Ede nama sena'a suwana manawa de mapina akuse aselu yedeka de ni ni bie nidup tina mailede deka menama aselunai hono apiyasehe dei i hono hapease ho mo'o una aku ahasuwana duwei mo'o nabai teyami nue tetu de penamuike akuse asuwana ke aselu nama manawa o itae akuse homo woeneo akuse itai'i i itai'i i i iya wawa itaei itana na itana nauluwe la ihono wenewe la'e iwakonya inihono hapiya ihono hapiyase mo'o kali'yatina maile na mama mana mapina ho aselua akuse etaei i huan mi i hua hitohi itaei hatane itaei hamhua na akuese maselue heke'e nama heke muhu mo'o hasuadra duwe tamatana hapiase homo wailuamo tetu o ite penamika itiak kehoho akuse heke'e nama ha haswana la Tamata la'i ihomo homo'o ila'e dew wapena muik ke wanai saike sena'yaswana duwe tamatah ke pei wesekake iloi wewe wai e yamani ho se'i umu i'inu i inu tuka mala nam nihanai'di amainese'o ede haswana duwe mana wademo'o mana wadeho pae umo pae i'inu ihona habyase itotal lumei itai gueneu mo'o i tai ilik tai iya wawa mo'o. pai hono hapiyase'e na mana'u mapina keho i i hauswana duwe moi'i nada wese ni ka'aitia sinese'e ede senase si loi si usung si otie me sikaitia ma mapina kaitia sinese'omo'o pai yale moanae depai homo'o i i titiwalu ititiwa mo'o lepai lehomo hapease'e itotal lumei hono hapiase wede wayah mane de itai lodi lokaele i amana uwekaitssepu sahini ni manua sepu saini kasi napua sepu saini sa' seakea yamanap yasei'it I'i tebe nasi tulena naaa si pokonya ihono hapiase wayamane deli nakail ni mapinan kai tea sinase'um mo'o namanawa de sikaitian ne se ado nomahe ke na senama hohono hade ka de maloe de senama ha'mia'suala ma hasuana ma wanail manawa deni naimwo upai nezel makanteiz ele se'umo'o lea lea imini iniho mo'o leat mahaswana mapain tamata de moana meana manawa dena ma sena'ya suana newekan duwe mau wanai ma ma ma pina de akuse ihono hap ye hiyono hap hiyase mo'o na mana wakene sikai tia zinese namakekenya nama atapai uwei makanhatapai uwena ihono hapiase moe ina si'usu wae mapina ngiluma nasi hatapae siatapae na manawake ileo wainilum kaitea silumana masi kaitea si hatapai uwei na mana waineze zuda namahake kenyana uhon hapiase moi'i ena uhasona duwe na ke ina mo nama e hatsinasi hatapae weimana mapina si kaitian na kaitia senasenamai ke'iyele yasuwana ni me a ha ne hapiase mo amesele moi'i a hono hapeaze moi'i atau tanu meu hapease moi A ahmana kaitia'am pedi pekade sitaneam moi inai sinase ye'nama ine si iyele namake uhono hapiase moi